Saaňe leeŋ naata mee loŋ nuŋ bare mberi lee'nyitandina ŋaa loŋ koo nii itaataa ilaftaa duŋna buŋkono lampoo be dibeŋriŋ issi taa yaa contakoo maa yaa mala nii ibe funtila yaa dibeŋ wala nii ibe laala imaŋ lafi lampu maloo la issi kontakoo maa ya dibeŋ yee laa.